<hesitation> Maro be karazagna légumes ah, oe indraiky mandalo fô izy agnatina saison araiky, ôhatra amizegny <hesitation> petit poids, de petit poids koa o aza aveo de voanjobory, ake kôa ny soflera, regny zô agnisany légumes, misy saison izy agnatiny taogna raiky fa tsy oe mandavaraka be izy mamokatra.